Malaisia kotsilõ ma ei mõistaq vist midägi üteldäq. Et taa om, noh, saarõriik, <hesitation> küländ lämmi ja sääl vist om küländki sääne hää luudus.